Mi sun pa bun a duvré le bachëtte, l'ai mai duvraie, preferisu duvré la la furchëtta e ël cutèl, pensu ch'a sia mei perché cun ël cutèl ti pöle taié la roba, per ezempi la carn, cun le bachtte riese pa a taiela, ëntà ch'a t'la portu gia cum al risturant gia taià, al e ün sprech dë temp e dë roba